United Kingdom tunii inchi sadit wolkas jiraa tadursa. Inchin tunnen culture ishia guddion uongozian kas jirtii, uongozi ishian king if ,prince kabdi. Dubatan hierarchy ishianen ishin serkal ishian rights hin kabdu king it ongoza dubinen <hesitation> amminen ishin nam kiongozi katika queen ama king in achin suni dib ede yaani isit <hesitation> mamlaka tun kulli kanna, yaani worr sunnen hierarchy worr sunin lilla guddio oljirti ccheo ishin kabd power ishin kabd power guddio hamtua, dub inaman sun lilla tukuzeni worr sun won ishindubbet lakisi won tun debi dandeni hin middasenu.